Qurtumit jiraa qurtumin tuun yani taa dandette bisan ama many sun kaasa rukitte ool kaasa baate man yenan ishin yani saa hagari riski yani bines diida sun qabenno borbaddi. aminen saa hagar qilesinen gar gal fetti aminen saa hagar wo amtan innama faan kutte amma innamafa ufira dorgatia feet won akkana tan dib yette hin midasitii duub qurtumi akkana tunen onum jirtii yani qurtumi gugurda ak whale faa.